Ie, misy karazagna fagnantanjahantena, sport fitizam-batagna amin'ny <hesitation> tiàn'ny firenena misy anahy izahana de bôla foty zany, hitanao amin'ny tantaran'ny Barea raha vao miainga foana bôl foty defa Bare zakaina am'zany na akaiza na akaiza hatramina za madinika aza de mifôha aby se miady télé amina resaka Barea, tian'ny firenena zany e.